Bha numaiso ara osomesane. nzia anu atoms je damadam. ara mka ra yona hiso zeree nto nuo ara anoo gwem onu etoma ja damadam. Aku baa iso zaree ayina rofem aruham saa tas mka ra nzia jaro ansnu etoma ja dama dam aku bha iso zeree omai mai bhozo daa bhoven fanyeng anang ara somesane. amame bha ofii akwo avinene bhairai avoid anang feo ara hiso zeree refane fane sazaro are eye avoid akpaare anyi ramaadon aaso gwo raa gwa agwo ara fon a boo. ovoi ana ni o. nto mimia ora bhodaa. refane saa zaa aro re bhano nta ra naa nyi fon a boo bha donunwe are eye ayina nta ra kpaara kweee anyi fon a boo nto omemia ora bhoda. anu are gwa agwo bha rofem hodamaana o nzia agwo ara ete saa voi anamera asaa atom oharora. asaa ozizia gwa rahoma okpoho ma ji ma don. saa oziza gwara homo refane saa ramaadon renyong ma baa. abaa bhito ara bhi moaha. ovoi na ni mbaa hobhe ramaadon aaso bha rajuno ara radamada o gwa gwo gwa kpo bha dom are fon ahobo bha iso zeree Ara rofem hodemene. so voi etoma ja ni see ihubho. aja anu etoma je eamaadamo. Ayina bhovenevene baebuena nta ara yina bha roso zio bara bhenang avoid anu bhaohora ara rama dou aasoo. ntas taa bhovenevene bha ra yina baa roso izoi mani haa noo agwa gwem aa yaa hizaa renub o. hizaa renu are iwanaa ani horaa ntaaro. ha noo. agwo gwen ne anaa hotum aenu asee odu. asee otum bahararai asee otum bhusa anoo aepinaa ramaadon usa agwe nana bha roso zoi anaa hotum mo. ani oshi onaa ma taa noo gwen ne ora etoma je damaadamo nzia anu etoma je damasdam. oyina nto rojo to afenana foa obhana nta ra yina. ayina fao bhoven aodudu faa ra nang kasen ora aosee obhazi hifum eto. aosee obhazi hikpunizuma saazara bha hobo aorombo aakwo obhazi okubho. saazara bha obo aupitas aakwo obhazi okubho gwem ora bhoven foo to nang agwo ara osomesane ma yee aro bho somare then akakubha nu etoma je damaadamo. etoma jo ja mimia kasen kasen zia yina bhoven faa nye. etoma joja orora anang tutu azena hinyire. nzia yina bhoven faa nye. so baa ni aja etoma je bha ahora hakubha nwe. oja etoma exerszeree asi nta kubha nu ovoi ayina avaana anoo agba enu etoma jo ja Onoo oye oro ah onoogwem obhana nta bhenyi avaana jem o. agbo anyi avaana je re. oja bho sumarethen aka kubho anu etoma je damaadamo akpo vạnạvạ aro rosa zoi asee otaro ashi ruko anyi obhazi nto ro tuu bha yen onoo arokor, ozama etoma nte kym ani ma saa ra eto ara ayina yina bhoven ara yina saa yina onọọ arọkor ma anoo gwen ne gwo kure ara bha ahora arare gwa reto re peema peema gwa yaa ovumaiko so yina anoo rukor. ozama bhareng hoyina, so kaa kpạạ kpạạ kpạạ mạạ, ase ara mee re sọ xọ das daa aro etoma adaa madam o. izama osaa sạạ itaa oro maa saa ora eto ora refe oyina yina bhoven asasa. refe redamadaamretaa nta mom oyemene re ona ru. hothete kwa taa ora nzia agwo ara osomesane anu etoma jovoi aro hao, etoma jem adamo oyina nta raku bhaido zeree. ayina nto voi anu bhaohora ara ramaadan aasoạ ataa gwa gwo bho ataa fon aboo bho, ataa bhatum abho bho, ataa mma gwo bho ataa ete agwo bho ara noo ara dadama bho ara bhanoo aisoi abho. So voi anu ani. amai mai bho daa bhoven fa ara jao ne sayina okpoho kubha peema peema gwe bha oda okubho, okubho, okubho avoi ahumu okpoho agwo anu bha ahora ava ramaadam aso ataa ramaadan aso. ataa bhanoo radadama abo bho. ataa gwa gwi abho ara fon ataa mma agwo ara ete agwa ora fon are bha noo ara dadaama Bho somarethan etoma saa rani oja akakubho anu etoma je damadam, akpaakpaa ara abhazzio anoo soyina onoo aroker ara ika mpoo taaro. masa ra bha bho daa. anoo soo kobho asi akpaam anhazi nto ro tuu bhayen anoo arokor. nene ojo ri akakuanu etoma je damadaamo aunu bha ohora, avanane ayr aruo ana nto bhanaa anyi obhazio, abhazio asoo kpakpaa nto joro omo saa abhenaobee bhoraa anyi abhoven alshi fs rabhan bho. leha reje amene oro dee tun mom o. refe ame mora naa anyi doisovai anu ani, oja bho somarethon akaku anu etoma je damadamọ ora ni re